Izy kôa tany jiaby f- lasa feno rano, ny ôlombelona ny ôlombelona kanefa tsy mahavita m- tsy mahavita miaigna agnaty rano firy fa vao miaigna elaela agnatin'ny rano de maty; izy kôa am'zay konko mbôla hoe agnamboatra sambo ohatra hoe apetraka agnatin'ny sambo omby olo jiaby, mety tsy ho hisy sambo omby olo jiaby mihitsy e- mihitsy amin-jany, avy akeo amin-jany na le hanigny hohanin-jare agnaty aka ino ny rano igian-jareo agnatin'le samba aka mbôla tsy hay; ke izy koa ake hoe ho hisy raha karaha zany, mety tsisy olo ho velona mihitsy.